<hesitation> re nka taka nka ye ni kuu taka vida cristianu, taka ñuu, jna ni kuu na koo vií na koo va'ai, te ye naá kuu lo kava'a, ye naá kuu lo na ndɨꞌɨso, te na kala kuedadoso, xi veeso nonó luwa ñuñayivi á, na ku-inijna'aso ye naá kuu lo kavií kava'a.